Bibi ra ira nasefa ni mancia i nai nafara i galak, kiti me natagi sebi ni tompat mimian a, le ni baba fara-fara ra natagi nabail i. Naforu i "me me" le bibi ra sate narongan ni baba fara-far i nagolan i, nafuar nabail. Golan-golan i nagi mari? Wida nagi? Ale natagi nabail golan-golan i tutu naroka tola ni baba fara-fara ra, roti datagi damuli. Bibi ra waluk me nafiroka tutu ni firimait, ni anak si nawei nai si gafifin. Me natagi nabail fanga tu mana ni anak si, le ni anak si sa i tei nai lalan sa woun alea nimama ra nagolan nabail tutu dalatan. Nai ni mama ra langsung nun datagi a damuli nai di ruma mimian